أول شيء تتأكد إن الإضاءة ممتازة, وم- فالمواجهة لكم, وكمان يفضل تكون طبيعية, مثلاً نور الشمس, وكمان اختار الزاوية, إنها تظهر ملامح الوجه بشكل كويس, وكمان حاول تستخدم خلفية بسيطة أو مكان مناسب, يعني يبرز الشخص, وبس يعني.